أنا لو تفرغت مثلا في اليوم ثلاث ساعات، أبوي أسوي أشياء وايد. مثلا، بجلس نصف ساعة أج-أقرأ الكتب، أقوم نصف ساعة أسوي رياضة. آخر ساعة أنزل أتمشى في المدينة كذا أشوف الربع والعيال. وساعة أروح أزور أقاربي ومدري إيش، أجلس أشوف لي فيلم مفضل أو أسمع مسلسل مفضل. أسوي شوية حاجات كذا وأنا جالس.